Énoo edurali, méneḃe menetiṗ édoe par muso. Meñanalo źiso źánźuon némbeneḃe, nehũ nediamo. Meñadiaeḃaan burũẽ, móiniedoe.

Dõkk ínoo niźami burũõ, aɂ menerũ buruḃõ mirimiride sua par źihoo źánźuon źánźuon mbene mbene e- e- źone buruẽ. Momuiniġaɭo donenami kúfien, par káfie kákuo kakuon éñale nembenelakeġo díli juska buruõ to éñameŝen. Numuḃay enee múḃangerere, domenenaw exãḃõ, exãḃõ eñana nembenexoten par źii- źimie źimie nembenexoten, nembenexoten, nembenexoten juska moźamoŝeeŝeŋ kafiro. Yamero obulusale núḃuhaŋeɭiźi ãkor. Mamininañamena kuho, nañaḃa náliḃu exãḃõ muṗe náḃe bahale, óḃanaliḃu eḃuono. Eḃuẽ díi mañaini óleelekaleṗ, mañatian tíri afiamiġaɭo mumieŋeḃuono, nadiakom timi ékeren nediamiġakune ímo kuġuŝanuġuzĩ néñie nuġuhĩko, nadus. Mañatiãbuhale burũ bíḃi, nahuõḃẽ, nahuõḃẽ, nahuõḃẽ. Músimo oźuźuone buruõ, foyamero ohaŋeźuon buruõ ṗobo ṗobo épiniḃuuri, onainiźirin meḃuruãle bíama. Dõk bulusale níḃuɭiźi muṗe niġaźone buruõ. Óo sibaho nana alanana, alananaa kufieb. Númuɭeġu źisaĩ, muṗe źóo, źomiźidoŋen kuhiin ékeren, kahĩĩ kúlu kúlu. Koniźina niźiźaniźiźonen, niźidiepu kuśe bahale dólo pur ŋon, purġafiroġo- kafiroyo. Muṗe źomiźiŝeb- źomiźira, he- he- keġo korehaŋunuġuśasu, koendianiġuḃa- niġulaa nímimuḃulimi moimikuġuhĩĩs. Ee- doźa- źoźaźoŝeṗ muṗe, báñiḃo buereelaa nimimafiamiġaɭo muŝaŝa. Dõk me- kom nikuġuhĩĩ buñaelaa, nimuinimin múḃulimi. Yáġudi muṗe na- na- na- na- ee- narũ omuṗeġuhonana timi ério. Me bórerio, ério dohaŋee « rire » dohaŋexabareo ña- ẽ- buruõ nísinoo. Paske domeñanalo muhomorek néḃe gátu, gátu, gátu. Kaśeśesa meñadora ke- feho fodialedianośasu nólo. Kom yáġudi muṗe, yáġudi buruãle iɭeruburuõ búekomeeḃekõplike; búźirilu kaźonenimoonaźonebomi. Muṗe obahonañanalo ota źíitiri, nata źíitiri, nata źíitiri, úhu, marũmi kárereree búlo; alanarũ toafiamiġaɭo mudienetiam. Dõk yáġudi kom sa mómimimonara, mona ee- eźonẽburuãle.